Ebakhor ebare bakhor luni ya emi nor bubu olarebakhorlu bhu wu ohen hen nor ribhor ah with out askhor ubhame bakhor uda hor upon ubha mie bakho uda khoaubha miebakor uda kpemhia ubha mie bakhor uda kpotor ubhamiebakhu uda hokpon uda kpotor uda kpuwu uwode ne bakhor da wino owo bubu ubha mie bakhor ughare khoa uda dhie wel bha mie bakhor ukpo bie gie hor umhan mie bakhor wel da diu kpon hbe ran ukpo yan da khia onebakhor ni ole amirebhe wel bhamie bakhoremi uada shiawel bha mie bakhor abhiya da sabow sibheni hionre <hesitation> wel di yabakhor luemi wel bha rebakhor luemhi amue bonimhini ya sabodiay